Añave rupi yaesarambueve maemeerendareta rupi jeta yaema yaesa temimonde ikavimbaereta yaipota mbaembaevae gunoereta omee erei kuae <hesitation> misireta ande añaverupi ñanoiva misiareta oipota omae je jare omondereta opama yandegui jokuae arakae yayamonde ikavi yaiko vareta añaverupi ambueyema misiareta oyemomde.